<noise> ke nthia ka tsju o sea ntha ntha ndo'o sea ntha nchitsje ke nthia ke nthia <noise> ntha nthandu o sea ka tsju como rosas o geranios o ge nthia kathajon tsju chunda <noise> chunda vida porque ch'unda tsju riji na ntha na ntha tasi tharijen ni tsjo o chana ngo tsjo tha tsa jian tsju tsju <hesitation> ntha thuxinde'en ntha xema <noise> iguan nguji ntha rijinthon nixi na <hesitation> osea nda thurijin sintha'a na ntha te'e nda ba xema ntha pero na tsian tsiangi'i nue nchena na ya na chunda vida <noise> ya la yu ba etsjo xema'a ya pero na ntha tse tsingi si ntha tarengi jio ntha rijin na ntha t'en ichunda 'ia <hesitation> yu baya ntha xama'.